Тиллоӣ ранги сарват, шараф ва шукӯҳ аст. Ман онро бо тоҷ, офтоб ва муваффақият пайваст мекунам. Он эҳсоси гармӣ ва арзишмандиро мебахшад. Тиллоӣ рамзи бурд ва шукрона мебошад. Вақте онро мебинам, эҳсоси нерӯи мусбат ва пешравиро ҳис мекунам.